إذا بعيش بالصحرا سنة كاملة، أول شي آخده معايا المبيد الحشري، مرة أخاف من الحشرات، وباخذ معايا سلاح <hesitation> كتب، <hesitation> ولاعة، لو أجدر آخذ مروحة باخذ جو مرة حر، أو مكيف صحراوي.